Ya, azo lazaigna miaro tontolo iaignana zegny hagniny hoagnintegna ra ôhatra ka hoe mignagna sakafo tsy misy produit chimique antegna, <hesitation> zegny hoe mignagna sakafo bio zegny e, satria regny produit chimique regny zegny manko haintsika zegny hoe magnimba ary <hesitation> betsaka zegny vokadratsiny amle tany hambolegna le hagniny io de ôlo zegny kaofa migarder tsara hoe sakafo bio fogna no hoagniny a de fa mitovy amin'ny hoe miaro tontolo iaignana zegny izy amzay fotoagna zay.